Akop kosi turkani amini eron, akoro, mdete ng’itung a akoro, iboyete ng’itung’a akure, akoro jiki erika ng’itung’a aloturkan, turkan musima, iridete ng’itunga, atingi teni itaan edeke kiria jik arai akoro. Anakop kosi eridio jikna iteni, iridio akuj arai eshaid, mungu ndio shaidi, akoro jik iridiete ng’itung’a kosi, ata akure. Ukipata ata kumi, ukipata ata mia tong’op ibere isubakinia ng’akipi akona, nini, iridate ng’otung’a, kenya musima akoro, igorosi ng’otung’a tamaa emam itaan kon niking’arakini, nieyei lomusaada, loonyipanyi ekas nyiekarai nyieyei arai emwalimu ama asiger akuna, akuna wache iriemunia yong emusaada ng’olo, iridate ng’utang’a jik igorosi ng’itong’a daang ekaru lo kong’ol napei alomari ruto jik abueroni jik aroner akidwang ng’imwakia long’oon luchie ng’ul ajokik akop, emujio teni ng’imwa kae luayakar huru ajok cha akop, niayaka aa moi dai ajok akop, niayakar aati dai ajok akop, niayakar ee ayakar aati kenyatta ajok akop saai aroner akop aruwar aa akolong jik aa aroner jik akop eridesi iridate ng’itung’a ka akoro. Akoro jik mam teni akirimor nawui ajiran. kama jiran dai emakar ibere. kirimo nikaali emakar ibere paka aono akop daang aruwari ibere akooro jik enyamae. enyamae jik. edeke alalaar nabo edeke noi saana kiting kadai arukoni kiyajuk ng'ina kotere emam teni akumuj na enyemi. ngakipi eloka ny'o egelio ibere daang ayerobo kilol kawalase taska robo ng'akipi na ang'olol robo ng'una aa anibocha akitung'uni aa arukum aya kiyabajik akoro da ng'ina kiyabajik mam nabo. akoro alalaar aloturkan. edeke ng'idekesinei kila aina. maleria nini lodile loetubonit luchie ating'i alalaar edeke nakaron saana. akuj bocha kitogio suwa aloturkan kosi. kitojia suwa akuj kotere nianana bila akuja kimam suwa anicha keyei akuja ng'esi kiyakar suwa iu moja moja moja luche kila akwaar eelii etokito ng'itu ng'a ng'inen. ng'inen losibitan bocha iriyo ngulu bocha kong'ina mam bocha nabo ng'achie ka akoro erika jik ngitung'a epuenyurio jik itaan kiridak be ny'o akoro. edeke sasa mam nabo wachie peking'olikii ng'ikapolok suwa kidaang suwa aloturkan. Eng'opete teni ng'akuria naesakete kech. eng'opete eng'opete ng'akurai dai eng'opete aa akuj tu kijio suwa kane aloturkana mama aa mam akumuj ekear. Kiany tene ibere ni ionyuni dai akuna mama nienang'i toperio tu tanaik akoro kom akuj tu. king'arak narae akuj nakolong' asubi ibere daang ngesi kilosio suwa. akoro. edeke. nini tolot losibitari kama imakar iyona ng'aropiyie tathaka ny'o akuna tobong'unia nabo edeke kon bujik robo tama akuj teyanai. kimina alemar kitelema. kimina aking'arikii king'arak robo eniama kiniema akoro saana alalaar aloturkan saana paka ng'ide kosi aruwar ng'ichokorai eya ileleba lotaon ng'oi ilipanarosi. emase ng'iche egaam. enyamete ee ng'akimuja na ebukonorio na ang'opa teni ng'amuja alowotelio aliwar ibere akoro kebu itaan dai kirika ike kumuj klotere ny'o akoro kebu itaan dai kirika ike kumuj kotere ny'o akoro na amin, na amin akoro amin jik aroner. aroner akoro jik. Naide kosi teni luisomate ang'opiki ekas kiboi itaan too toi itaan teni kerumo esukul keng, king'arak akuj torumo esukul bu kibooi tamat ng'idawai la kulevia toruwar emulepit kong'in toting estress toting estress ng'ide kosi tong'opa jik. tong'op teni ai amor akumuj ekera ebei ng'ide kosi. Paka ng'isukulio ekear kolong ebei aaa tbunai eikoku alosukul ng'aropiyae. toloto losukul tobuunai toruwar ibere akingege wazaz akuna kitu eyare nabo ikoku losukul tng'opa ng'aropiyae. tong'opa ny'o. akumuj ekear. ngide teni kerumosi ng'ide tuorumorete potu jik arandarandat kane anakijij toruwar emase epurot. kalewa toruwar ng'imulepii kong'in na itaan en isomat. isomat jik eyeni tong'op ekas la igirio. ejok ibere irumori yong esukula nakinae eche barua kipang atleast cha telema ng'achie tameta mam ne emakar petunabo kimorikin ka ng'akimak eng'oreka anakijij kong'in. kimorikin ka ng'akimak eng'oreka mama ekas emam ny'o. akumuj ekear ebei. esukul ee ebei ng'akuro daang nakaalak. turkan kosi arunor jik akoro. aa edeke njaa ny'o. Ibere daang paka edeke. paka aa akolana arirau iridete ng'utung'a teni ng'ide eng'ario tokona ng'usukurio akuna pesa ago agoloiteni ang'arasit nang'oon abuni, nyeng'ine achakin akop jik ang'op teni ni aa amasio aa ng'op nyamasi ng'utung'a tu akuj tu king'arak tu ng'utung'a akuj tu akop kosi eribitari ny'ong'ol ng'aropiyae. tolet ai ng'aropiyae, toloto aluwai ng'aropiyae nasasa king'amakar yona ng'aropiyae ta adaan robio kaneni akuj robo kingarak suwa. akuj kuu kugorokinit suwa kibala akuj king'olik robo ng'ikapolok kosi. tatap robo ng'ang'arasutia anakopin anaeyakasi teiu turkan. teust ng'akisio nache na idong'ito namei epote ng'itunga tomariata. king'arak akuj ngutung'a kon toyana. toyana akuj toting'ia ng'itonga ejok alo aroner akop jik aruwor eshida la aronon sana. akuj bon ng'esi einakinit ng'itung'a ng'itai tonyou tu kong'ina emarenet ng'itunga elose kong'ine aniikenyekini wai akoro cha kona ata ng'akimak namojong awout anyounin anakaith akoro nyeinakini itaan, nyeinakini akuna kitu. Mam ibere einakini mm ata kirimoi nen lojiranin akun. teni kilot nawui nee neyei lokas akung'inaa dai ikaukat ikoni nabo nachie ng'un ikaukat nabo ng'in dai bu kirimo aluwai akuna. ikaukat akop daanga aaa ariyet emama teni akoro jik. edeke ny'o emorikin ibere ng'ine daang ang'op ng'utunga nyotomarete aruwai jik kilaakwaar edauna itwaan kanen machich eyei nen. eyei nen ainy'o akoro eumiya itaan na eting'unia karai ng'o eyarobo jik anieyario ama tong'op ibere teni ekodarete luche lu ing'olikineta ataadaikin neni ka ng'ide kisomata akuna kitu mam luelose lokasia dai mam lu ipanyete ng'ikasia dai. mam lu einakinio ache ng'arasit dai aku eriam ibere daang aloturkan jik adaan jik kongin akar jik erigoo. ngibaren dai erogo. ng'itunga dai teni lukolong keyakatar ng'ibaren aniebuni lomoo tochuna. aniebuni lomoo torija aniebuni edeke kirka naikukui itaan kijeyakar robo suwa anakop kosi. kiinak robo nyikilinga. kiinak robo amatakinet kitang'a robo ng'irotin. akuj bon kinyarit suwa abala akuj kulipak robo ng'ikapolok kosi kaina kitamot suwa aloturkan. Kitamut suwa, kitamut sawa anakopin kadaang ng'ang'arasitia na eyakasi daani kitamusu suwa. kitamut suwa kirior suwa kigoro suwa jik. akure dai. akoro dai. ngiberei ng'ulu sdaang kirika suwa akuj mm kitamunai robo suwa anikitamunia. kitam kaina. kitaamunu ng'irerea kosi aloturkan daang anieyakasi kitam akuj suwa kitam kitang'ak ng'irotin teyau akumuj yau akiru. yau ang'arasita yau ibere daang emam ng'aropiyei mam ibere kipanyakini suwa. emam bere daang mam bere kipanyakirie suwa kilot losibitar dai kimakar ng'aropiyie tobong'unabo iridi kong'ina mm.